म्न् स् <hesitation> खत्इक् सेल्प्र्क् म्बुरेय् फज्नन्ग् बिक् बेक्प्। सेल्प्र्क् फज्नुतक्इ <hesitation> हस्त्इन्इन् जिक् सिन्ह् <hesitation> स्त्त् नगिर् गुन्दुन्ग् द्रिल् खलम्। भे ब्रेकेत् प्र्क् ज् खलम् अर्। सेल्प्र्क् <hesitation> गुज् ब्उ दुन् बिक् <hesitation> ज्इगप् प्रेक् खलम्। सेल्प्र्क् फज्नुतक्इ गुन्दुन्ग् द्रिल् खलम्। भे ब्रेकेत् प्र्क् ज् खलम् अर्। अर् अ ज्इग् सिन्ह् ब्म्।